زه هره ورځ شاوخوا دیرش دقیقې کې فزیکي تمرین تیروم. په اونۍ کې دوه سوه و لس دقیقې کې، پدې کې مختلف فعالیتونو شامل دي لکه قدم وهل، منډه وهل او همدارنګه ځینې اوقات دا لدې نه زیاتیږي هم، <hesitation> ځکه په ټیم کې د فوټبال لوبه کول.